Meew cere ak meew <noise> bu ko lekkee danaa regg danaa kontaan, danaa regg, danaa kontaan cere ak meew, meewu nag pur bu ma ko lekkee danaa kontaan te dinaa <hesitation> regg, danaa suur te dinaa kontaan, meew, cere, pël mun na cere de. <noise>